اه نفضل وسيلة سفر اه القطار، القطار اللي عنا لحد ما عمري يعني جربت إني نسافر بيه، اه نحس تجربة كيه ممتعة ومختلفة يعني ممكن يعني خلال رحلة هذي اه نتفرج يعني على مناظر طبيعية جميلة.، اه اه نفضلها على السيارة أو.